Okei. tra hamni tar- tra niati tar ako mas hatots ega rebna aka niga. A <hesitation> ka niga naka mna traha, a pota te hihatotsin egakua ka niga. akue rehe gola kue lebe gla akiha niga a karke ena but tu tna namna akui emar hala megaku <hesitation> haharuei tra niati tra katun. Pota te haskuli negakua ka niga ba katun te luelalen e yati sokuela a karka niga e hati susul enamna rebna bte pan rme bte lana bte lana btena kontinu namna. Ko mas hihahitots nenaga ka niga. Temne hihatotsin egakua ka niga ba katun te <hesitation> elue nuen btemne na yatiena ha btemn na continue namna katun rke mne na mne na tko sbe namna ha tra mamana ken katun te lanma. Kue mas hihats tsi nenga maku rke <hesitation> u rarangu niga u rarangu mna ba katun te pan gnome namna aka bte hatotsi nenen trese has te sbe nen se has bte lana bte lana. ka niga te mas hihatotsin tui nen nuguku tra rebna hatakuie ru amanka man niga te hihato tsinen nuguku. <hesitation>